<hesitation> Any Kanada zany an, misy karazana hazo izay, <hesitation> ilay ilay izy izany na tatahana kely ilay hazo an, dia ny ilay rà an'ilay hazo, dia manana tsiro mamy be. "Sirop d'érable " no fiantsoan'izareo anazy. Dia iny an, tany no hoe lasa nivoatra be ilay izy dia lasa misy tonga dia "festival", "dégustation" sy anona ohatran'izay. Izay no mahatonga an'ilay hoe ilay ravina "érableé izany no "symbole" an'izareo.